Ekka yaseng wettu pabbosiang nak- sibawa ekka to iyaseng wettu arakkongeng <hesitation> rekko kummi indonesia duami wettu <hesitation> tapiq rekko messuni isaliweng kampong kana yaseng <hesitation> musing salju engka tona yaseng musing gugur